Jää e <hesitation> e dsóó e kuɇɇ jná Jö mý ⱥⱥ í’ my kiera kö a jia’ jnáá kiééra kö mó o köö boluu’ e a jia’ ‘náá kieera la kú re fáá’ra jö dsa i la kuro’ ma re éé’ kö jmý’ kie’ my jöö’, kö jmý’ kié’ tóó’ o ta é kie’ náá’ köö <hesitation> kö e re éé’ e jia’ ‘náá kié’ re fáá’ra jö dsa llⱥⱥ o dse ién jy jmýý e la dsoo lóoó jöto dsal <noise> dal xó’ kää guo ngü kié’ <noise> ja lí re jún ro’.